ནག་ཆ་མེ་གི་དམེ་ཆི་ཐོབ་སུབ་ལེ། མེ་ཐང་དེ་ནམ་ཆ་མི་ཡན་རུང་ཡང། གུམ་ཐང་པོ་ཐང་ཉམ་ཆུང་ཐང་གུ། མེ་ལོ་ནག་ཆ་གི་ཧ་ཀབ་མེ་ཐུབ། ཀུམ་ཀབ་མེ་ཐུབ་ཁ་སི་ནག་ཆ་གི། མེ་གཅིག་ལོ་ཧ་ཀབ་ན་ནག་ཆ་གི་ཐ་རིང་ཧ་ཀབ། ཐོ་ར་ཧ་ཀབ་པོ་བ་དེ་ཟང་ཨོ་དེ་མེ་གི། ནམ་གཅིག་ཨིན་རུང་ནག་ཆ་ལོ་གསེ་སེར་བེ། ཨོ་དེ་ཀབ་ཟུ་ནག་ཆ་ར་པ་ལམ་ཐེན་ས་བེ། ཨོ་དེ་ཕ་སེའི་གི་ནག་ཆ་གི་ནག་ཅི་དམེ་ཆི་ན། ནམ་ལོ་ཡང་ཀུམ་ཧ་དི་ཆུ་ཀབ་མེ་ཐུབ། ནམ་ཆ་མི་ཧེ་རུང་ཡ་ནག་ཆ། གུམ་ཐང་པོ་དེ་ཀོ།